Ao ny café darabi, kafe benoi, ny café vista, eee ny kafe moa zay tsy raha da misy tsiro manaoa kory fa somary mafaiapaiatsy zay ny nataony fe minday fiatraikany tian'olo avao koa satria tsy mamapatory, mamapatanjaky,